Laa om taqee' nkikoj la kii la pues telaraña nkikoj reh nkichap kikotaq reh utz' kotaq qa'b'eh reh nkik'uxum y nkikoj ar reh la reh are' kipaat nkikoj ar reh la reh nkikorpiim la reh nkichap mas ke todo nkichap reh kik'uxul reh nkiwa'a y pues re' re'